Fahafantarako ny loko volomboasary a, ohatrany lokona politika izy aminay aty. Satria ilay lokon'io volomboasary io ohatra tsy <hesitation> tian'olona aty izany e. Sady izaho koa aloha dia tsy dia tia anazy ireny e, tsy tena dia madera be loatra.